فیته یا متر د اوږدوالی یا واټن د اندازه کولو وسیله ده. دا زیاتره د نجارۍ، ودانیزو چارو او کور جوړونې کې کارېږي. فیته په سانتي‌متر او انچو ویشل شوې وي. د اندازې اخیستل له دې پرته سمه پایله نه ورکوي. دا یوه مهمه وسیله ده، چې هر کارګر یې باید ولري